Gny karaza fitaova fiketreha hany regny zao, haiko: <hesitation> fiketreha vary zao vilanim-bary, na rice cooker. De fiketreha laoka vilanin-daoky- vilanin-daoky zany. De ny sasany lapoaly fanendasa hanihany regny. De gny sasany koa kaseraoly na famanà rano na fiketreha regny haricot vert na kida regny.